पेला रंग ते सबसे सॉफ्ट अर सोम्य रंग मन जान जेते मतलब हम बीर भरह्स्पत्ति महाराज जी कू रंग ची यू अर हामुते गुरु रंग ची यू अर गुरु रंग जब ऐगी ता हम सब फील्ड माँ अगिन-अगिन रंदा।